Nni li Filippini, la cucina è chidda tìpica asiàtica cu tantu pisci e tanti tipi di frutta. Nni li Filippini, comu 'n tanti àutri paisi di l’Asia, utìlìzzanu la salsa di soia pi dari sapuri a lu manciari. Iddi màncianu tanti pisci d'acqua duci pirchì hannu laghi e ciumi abbunnanti nni lu Paisi, ma anchi màncianu tantu pisci d'acqua salata ca veni di lu mari.